Xu̱kú tsí xkabiu̱u̱nꞌ rá, ñajuun tsí ra̱gaba, tsúꞌkhue̱n tsí <hesitation> mbáa xu̱kú tsí <hesitation> xkawe̱ꞌ xtóo̱ tima, tsíga, tsíga xtóo̱ naxúwa̱nꞌlóꞌ <noise> naꞌne thiin xtálóꞌ iꞌnii̱. Xkuaꞌnii máꞌ xí na̱ka̱ ra̱ki̱xi̱i̱, ído̱ rí na̱-naꞌkha̱ mi̱ndaꞌkho ruꞌwa. A̱khue̱n ñajuun rí nagájnúú mi̱ndaꞌkho xu̱kú tsúꞌkhuen. Nuthee̱n rí guáda̱ꞌ tsí natimii, nuxúún ná xu̱xtúún nána̱ ído̱ nawaꞌdii̱n i̱jii̱n. Kajngó naxúwúun xa̱bo̱ ini̱i̱. Óra̱ guáda̱ꞌ tsí nu̱xi̱díí yaꞌdún mangaa, xí <noise> nathañúu xkuaꞌnii <hesitation> nagáñúu̱ inaaꞌ, o nakuíji̱i̱n mbo̱ꞌ nu̱ya̱xa̱a̱ꞌ. Xí nadxa̱ꞌ mijngi inúu̱ iyáa̱, nu̱xi̱díi̱ yaꞌdú. <noise> óra̱ nuthee̱n rí yaꞌdú rúꞌkhue̱n xke̱ꞌ. Kajngó naxúun xa̱bo̱ ini̱i̱, xí <hesitation> jamí mangaa xó na̱díxi̱i̱n mangaa xke̱ꞌ nadíxi̱i̱n. Óra̱ ji̱ñuu̱ rá. Ná <hesitation> nagóo̱ naꞌne xke̱ꞌ mbá-mba tsíga xtóo̱, mbá xúgíí inuu̱, xúgíí nakhúu̱ tima tsíga, mbá wabaa̱ mangaa, waba xubiuu̱, waba, jngó naxu̱únꞌ ini̱i̱. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa <hesitation> xu̱kú <noise> tsi̱jní, xkawi̱i̱ꞌ n <hesitation> uu rí, na- naꞌnii̱, tsíthiyáá ná ngrámuu̱, tsíthiyáá i̱ndo̱ó máꞌ na̱tíya̱a̱ꞌ inaaꞌ xkuaꞌnii. Na̱ka̱tíya̱a̱ꞌ ná nanújngoo̱ ná níjñúu guꞌwá, nanujgoo̱ ná nijñúu̱, xkawe̱ꞌ, xkawe̱ꞌ xtóo̱, xkawe̱ꞌ inuu̱, ju̱baa̱ꞌ. Naꞌkhui̱i̱ kósa̱ rí <noise> tsépholóꞌ ikháanꞌlóꞌ, mbá naniñuu̱ xúgíí, xúgíí máꞌ na̱kee̱, naskuíjii̱ amboo̱, naꞌtha̱a̱ xkuaꞌnii mbo̱ꞌ, ná nangrámuu̱, ná eskínu̱u̱ guꞌwá. Eskínu̱u̱ xkuaꞌnii, ná naka̱ raꞌtha̱a̱. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa tsí a̱do, a̱do rá, <hesitation> ngrámuu̱ ná inuu iná xkuaꞌnii ná wabaa̱, mbá wabaa̱ xúgii̱, nda̱a̱ itsu̱u̱ nimbá, mbá wabaa̱ xí mi̱tru̱ga̱a̱, na̱ba̱ñii̱ mangaa. Guáda̱ꞌ a̱do tsí xí natrugi̱i̱n xkuaꞌnii naba̱ñi̱i̱ꞌ, na̱díxi̱i̱ tsída̱ꞌ xí nathiñúu̱ xkuaꞌnii, nan- nangrámúu̱ iná, ná naꞌmbi̱i̱ rá, naradíi̱n o najngámii̱ ná xtíñaa xkuaꞌnii, yá naguáꞌdii̱n na̱díxi̱i̱n na̱ga̱mi̱ña̱ꞌ tsu̱dúu̱n, na̱díxi̱i̱n. Tsí na̱díxi̱i̱n a̱ꞌkhue̱n ñajúún tsí i̱wa̱á xke̱ꞌ natiaxu̱ún n <hesitation> uu rí na̱sti̱ngaa̱ ríꞌná, nu̱sti̱ngaa̱ xkuaꞌnii naxúwa̱nꞌlóꞌ ini̱i̱. Xí táthi̱ya̱á ninújngaa ná níjñuu̱, ningájmáá ná, nijngámáá ná timii̱ rá. A̱ꞌkhue̱n rí <hesitation> nangájma guéꞌtsen ná xtáa̱ nathiyáá, naxúwa̱a̱nꞌ rí xkuaꞌnii.